<hesitation> cha‑kuvi sa'a‑yo chi'in ya'a kua'a kua'á cha‑kuvi sa'a‑yo chi'in‑chi ta maa ya'a kuii kua'a cha‑kuvi sa'a tuku‑yo chi'in ya'a kuii takuan tuku ya'a kua'a tuku ya'a kua'a kuvi kaxion chii‑chi xiu ko'o <noise> ta kachi‑yo chi‑chi nuu xita o kuvi kaxin‑yo chii‑chi ta tyi'i‑yo nuu kalu kuvi kaxin‑yo chii‑chi ta sukun‑yo nuu xita o tukuñu sa'a ñɨvɨ ñuu‑ndi satyi'yo‑chi ya'a nuu chiyo‑ñi ta <hesitation> tyi'i‑chi nuu xita‑chi ta tyi'i‑chi ñɨɨ‑ñi kuvi kachi‑yo takuan ya'a ya'a kua'a kuvi kachi‑yo ya'a u'va chi'in‑chi kuvi sava‑yo ya'a ndɨvɨ kuvi sava‑yo ya'a naa ya'a kuñi maun ku sava‑yo ya'a xa'an kuvi sava'a‑yo tu ñatuu cha kɨ'ɨ nuu‑chi soko kuu sava‑yo ya'a xa'an‑ñi ta asɨɨn naku tyi chatu‑chi ta ya'a kua'a van tyi kua'a cha‑kuvi sa'a‑yo chi'in‑chi kuvi sava‑o tɨñɨɨ chi'in‑chi kachio chii‑chi ta va'a ndyiko‑yo ta va'a sakasun nuu chiyo ta kɨtɨ‑yo tɨñɨɨ́ chi'in‑chi ta yukuan ku cha‑kuvi sa'ao chi'in ya'a kua'a ta <noise> ta maa ya'a kuii tuku ya'a kuii kuvi ka'ndya‑yo chii‑chi nuu kalu ndutyi takuan ñi kalu ndutyi nu vachi tyi'yo‑ñi ka'an maa ñiyɨvɨ ñɨvɨ ñuu‑yo tyi ndutyi vachi ndutyi la'yɨ ka'an‑chi nu vachi tyi'yo‑ñi ta kicha'a cha'ndya‑chi ya'a nuu. Nuu ndutyi ta asɨn chai‑chi yukuan chaꞌa ña ñaꞌnu‑chi yaꞌa kui <noise> ta chach tyiꞌi‑chi nuu kalu chi o kuu suvaꞌa tuku‑chi kalu ndɨvɨ kui‑chin takua‑ñi ta tyiꞌi tuku‑chi yaꞌa tuku o <noise> satyiꞌi‑yo tuku‑chi cha chachi ndyuꞌu tyi satyiꞌi‑yo‑ndi xita nuu chio <noise> xaꞌa‑ndya kokon ta nandɨꞌɨ ta satyiꞌyondi yaꞌa nuu chio ikuu yaꞌa kuaꞌa oo ikuu yaꞌa kui satyiꞌyo‑ndi chiꞌin nuu chio ta suku‑ndi nuu xita xaꞌla tandɨꞌɨ ta chachi‑ndi ta asɨn loko ta ña cha saꞌa‑ndi chiꞌin yaꞌa kuaꞌa ta chiꞌin yaꞌa kui so yaꞌa kuaꞌa‑ka kuu maa kasatyiñu‑ndi ñuu‑ndi tyi asu iyo o ñatuu cha kachi‑ndi soko chachika‑ndi yaꞌa kuaꞌa asu nuu xita <noise> chiꞌi‑ndi yaꞌa nuu xiu chio ta tichi ñiyaa tyiꞌi‑ndi ta kasun‑chi ta chachi‑ndi chii‑chi chiꞌin takuan ñi ta idsukun ñii nuu xita ta kachi‑yo chii‑chi yukuan kuu cha kuu kachi‑yo yukuan kuu cha kuvi kachi‑yo yaꞌa kuaꞌa <noise> kui tuku chivi savaꞌa‑yo yaꞌa chiꞌin‑chi asu tɨnana soko asɨn maa‑chi chatu‑chi vasu yaꞌa kui takuan‑ñi kuvi kachi‑yo oo takuñu saꞌa maa ñiyɨvɨ ñuu‑ndi tyi kuaꞌa ñatuu cha kai‑chi veꞌe‑chi tyi kɨꞌɨ‑chi iin koꞌo ta chaꞌndya‑chi pesasu chiꞌin yaꞌa ta tyiꞌi‑chi nuu koꞌo ta tyiꞌi‑chi loꞌo tukua iya ta tyiꞌichi iin loꞌo ñii <noise> yukuan kaꞌa‑chi yaꞌa lili katyi maa‑chi ta asɨn chachi chachi‑chi ta ñatuu cha kachiyo veꞌe‑yo ta kachi‑yo yukuan ñi asɨn chachi‑yo asɨn chachi‑yo ta asɨn loko xita va. <noise> yukuan kuvi cha‑kuvi sa'a‑yo chi'in ya'a kua'a kua'á xan cha‑kuvi sa'a‑yo chi'in ya'a kua'a tu maa nduku iñi‑yo kuvi sa'a‑yo chii‑chi kuvi kuu chavixi ta kuu cha‑kuvi kachi‑yo chi'in xita ta kuvi kuu sava'a‑yo tandɨ'ɨ chi'in‑chi tu ma‑yo na nanduku iñi‑yo ta yukuan kuvi cha‑kuvi sa'a‑yo chi'in ya'a kua'a <noise> ya'a kuii van tyi kuaxan cha‑kuvi sa'a tuku‑yo chi'in‑chi. <noise>